اي الرياضة اللي بتحتاج أقوى قوة بدنية بحس إن الألعاب القتالية يعني مثلا زي الإم إم إيه أو اللعبة المخالطات <hesitation> أو لعبة القتال زي لعبة الم- الملاكمة أو <hesitation> الجودو أو الكاراتيه <hesitation> بحس الألعاب دي محتاجة قوة بدنية قوية جدا وممكن مثلا تسلق الجبال برضه محتاج قوة بدنية عالية ، أقل قوة بدنية مش عارفه أوي بس أعتقد مفيش حاجة كتير يعني ممكن مثلا <hesitation> سباحة رغم انها برضه محتاجة قوة بدنية ممكن مثلا <hesitation> باليه بس أعتقد إن هي هتبقى محتاجة بقى مرونة او ليونة الحاجات دي